Hawlu lesdi mai Naage be guldum. lesdi mai wala ledde masin je taari lesdi mabbe mai, ngam mai hawlu mabbe guldum on masin. Be Wala hawlu dungu duddum sai wakkati bawo wakkati. to iyende tobi sedda lorata toba Sam seto hosi wakkati. ummatoore lesdi mai vowi be hawlu mai den Bo Wala dama be Sam be joda nder guldum be wada ngedam mabbe Wala fitinaji Sam.